أول شي أحضر دلة و أملأها بماء سخنها على النار حتى تغلي بعدين أضف القهوة العربية أو التركية و أضف سكر حسب ذوقك إخلطهم مع بعض و إتركهم على النار لمدة دقيقتين علشان تندمج النكهات كويس بعدين صب بالقهوة بنجان و إستمتع بفنجان قهوة لذيذ